Mete ma sanga lo organisasi kriminal esa so na, mete ma ita dadik agen rahasia so na, boso mahahala kokola mo hatoli ndia tentang ia. Boe ma hatoli latane boe o boso mafada. Ma boso kedi hatoli bo, kada losa fain na so na mu leo.